ס'איז דא אפאר מינע קליידער, <hesitation> ס'איז דא קליידער וואס זענען מער <hesitation> גו- מער באקוועם וואס מ'טוט- וואס מ'טוט אן מער אינדערהיים, נאכדעם זענען דא קליידער וואס מ'טוט אן מער ווען מ'גייט ארויס זיי זענען נישט אייביג אזוי באקוועם, נאכדעם אסאך מאל ביי חתונות אדער שיינע פלעצער טוט מען אן זייער שיינע קליידער וואס זענען וויי- ווייניגער באקוועם אבער ס'איז שענער.